Swaziland wonn ishin tumethu ishinii eee bark akhan tumeti chocolate saucejen lila nyati wonn birri amoo chizin akaa karibu zaidi dhib tolbaa aina aina chocolate eee rost yedheni tokinen moslii yedheni amotthu cheponen lila tumeti chempoo adhii amoo won ghudion mkate mkate thaa miyothu mkate miyothuu akhan nyati